<hesitation> i vantagge a sun che <hesitation> se s'es famus s'es 'na persun-a pi pi avanti, ën po pi, pìe ün stipendi pi pi aut, però i svantage a sun anche che essend famus <hesitation> s'es pien dë persun-e ch'a ven-u vedite, che t'amiru, cuindi a mi a m'darìa fastidi